Nə tone, tone a kereya ma tanɗa na, nakən a ɗanda nakən nən káá nə le hamtəra ndə too me hauwééyá nə níí nə ti kéénowáno a ara, nə tii ɓisáá ɓəna na kwau handa, mee nə padaa mbəsəsan sáád nə, nə ped ma kwéétan sáád ale nə too bə kwéé mbəráábəna nə koa mbal ráá, tən se mbəseyaa a ɗenɗa nakən tə se a kaa, tə se a ɗikira, a dikirasiyo nən káá nə ped mbəseyaa a ɗikira piɗɗa, mee tə se nə tən kaɗ tiita, mee tə kaɗ tiitanə nən tərə a pərts ale handa a wéé Niina nə səkaa bəkake u kaa keme nə yám yámrawara nən ti senda a bə kəna səkɓa sáád, ə ndə siso hana ferna wá mee nə senen mee nawaso kənə niinə, nən kan nənii sək mbəɓəna mee handa wéénə peɗe ɗoora sitara, mee nə sem kwakwara né, amma mee nə kwakwa ɗoora sita a tandara, mbəse ɓata kuma tən se bə tən yansəɓa me iniu kaah yin kwasitə yi tən neu ə nɗə siso